Noq tegeligult pudro kiitmine lätt ruttu. Või tundudaq külq, et om tüütu ja võtt aigo, agaq tegeligult saa pudõr väega ruttu valmis ja om tervüslik. Sis egäsugudsõq näütüses jogurt marjogaq vai vai sis mitte väega makõ müsli. Tuu või ka tervüslik täitsa ollaq. Ja harilik leib muidoki iks ja alati.